عدد النوافذ في المنزل في بيتي عندي سبع نوافذ اثنتين في الصالة والباجي في الغرف اثنتين في غرف النوم واحدة في الحمام واحدة في المطبخ واخر واحدة في غرفة الضيوف